Ewa zahay aty tsy de misy jardin fa zaka haiko to, ein! _x000D_ Itanao kôfa hikarakara jardin itanao reo akata reo? _x000D_ Akata reo zany kôfa lava, tapahana zaka io amin'izay tsara je-jerena basy koa hitanao folera reo koafa misy ravinazy matimaty alanao e! _x000D_ De kôfa itanao folera tsy tia akata reny, alanao akata reo bakeo izy mitsiry tsara leroa.